<hesitation> Manana fihetsem-po tahaka ny olombelona biby… <hesitation> Taina misy fihetsem-po biby <hesitation> ary taigna managna- nihinazy tsy magnatsaravelatsihy koa afa tsy tiany de tsy tiany, koa afa tiany de tiany.